A ingve thungi tsuhi, sun le nian aini relate le ngal pop ta, happiness le, positivity hi. <hesitation> A color, a positivity color hi ani ngal topa, angi ama hi. <hesitation> It evokes a feeling of warmth mo, tsun hope de he, adi no, deopo ka energy de ne, tsun smiley a, de he. Iti nan phone a, te pon nian smiley faces a te, bright decoration a te, na manguwa ra yellow color i tsuk, tsun nature a te pon hi. Sun flower a te, dafodil sa te, na mui imem ta yellow isu, tsun angi bala a te, limon a te pon nian, <hesitation> angi ama hi. Uplifting color a ni, tsun til hi, caution signify na pon, mong ta hi, warning signal sa te, traffic light sa te po, <hesitation> readiness angi atan at mga hi. Tsuta ay school pa sa te, pon mong ta, attention grabbing, a color lu top ta, tsun angi, <hesitation> creativity le, <hesitation> optimism hi, a <hesitation> symbolize hi, ani.